יא, סאיז עטיש צו וויסן די וויכטיגקייט די לע, די מענטשנס לעבן איז וויכטיגער ווי חיות. ווייל די מענטשן דא, זיי האבן פארשטאנד, און זיי טוען אויף מער פאר די וועלט ווי חיות.